Ny sakafo tena tsotra kanefa tena ankafizoko a de ny <hesitation> vary amin'anana miaraka amin'ny kitoza, io moa matetika de atao sakafo maraina ary ny anankiray koa de ny katsaka asiana coco izay atao <hesitation> sakafo anelanelam-potoana ny fihinanana azy.